Për fe la frità bütu i öu ënt ën platò e pöi <hesitation> i giru, i zbatu e pöi dopu pös decidi se büté dë verdüra, furmac, prosciutto e pöi dopo tuiru tüt ënsema, lu versu ëndrinta 'na casarola, lu fun cözi e pöi la gira e pöi dopu ch'al e cöita la bütu ënt ün piat e la servu cauda